Abala ayong kona, akuj robo tokona ngakiro daang eringa nyelimokina akujaa emam tu, emam akuj aloboyeer koniaa ama anatamet konia mom nifanyakin, abala ayong akuj iteni teni ngakiro na ilem iyong ng’uni abala ayong akuj kengarak ayong ekaas yeyote tani loa ngakan bon loa imejeta ngide ngulu, kingarak ayong ekaas yeyote loa afanyia kisomata ngide ngulu, kimujeta ngide ngulu tanapa ngide mgulu, kikwanikinetor ka ngide luche, yau akuj ekaas jik laa ifanyi iyongu loa ilakarikin iyong tamaa wooe eyau akuj jik ekaas loa itemokino loa ilemanakinea iyong ngesi deng fungu la kumi loa isisoma iyong cha ngide ngula kiyotosi labda tananga tani katikat ama tunang kerai university dang tananga kerai lokej deng eyauni akuj ekaas. Bila akujua ama bila imani na ebala itwaanea emam tu, lakini imaimai iyong akuj ibala akuj nakinaa karecha ekaas tani wadiochichi efanyi ayongo. Abalang akuj ayong hil teni sek deng abalang akuj kengarat ayong ngakopiyae yeyote efany ayong ekaasi jik loa ngakam a nakang. Kengarak akuj ngaropiyae esisoma ngide ngulu tayakai kiyotoreta ngaren, kimujeta deng, yarere losibatire deng. Tanapeta dae, kingarakinea iyong dae itaan niche totakanunuea iyo dae atamarea, be ifanyi itaan bei ati. Totakanunea iyong dae. Abala akuj kengarak ekaas yeyote, lo efanyi. Alu ruwa alutomon aluibala iyong kangulu, elipit ayong dae akuj emaimai abala akuj tangaa ngirotin lukuang, tangaa ngirotin aitaan aniche labda anikirukit ka ayong. Alotoomi ngide lukolong iyauni iyong lu, kimujeta ngide lu, kizomata ngide lu. Ayong deng abala ayana akuj kataa ayong deng ngirotin awache, ataany tani ikaas wadiochichi anitaan, ama kainak tu itaan ibere nidio chichi eminiminarea ayong dang ekaas io angakan engarakinea ngide lu. Tulosioto ngiruwa engide kalu deng ngaren, abala cha ayong akujua nyonguna. Abala ayong akuj, tangaa ngirotin luku daang yeyote ani eyakasi. Beyeo kiminio iyong jik iman atamar ebuni akuj engari ngirotin lukon, engari. Imani iyakar iyong naebala itaan iyakar imania, utafanikiwa tabala cha iyong akuj, akuj nyialosia ayong daang tangaa, akuj tangaa etau kaa ati, ati karecha kiiri ngakiro, na alimokini ayong itaan be atioa keira. Akujia ni itorit itaani be atia tangaa erot aitaan kangini, ili kilimori iyong itaan ngini akwaar nache atamarea, wae be ebala cha atia ati kingarenio nibe ati eyei akuj ingareniori. Ani ingareniori nitaan nginia ani takae ebuni itaan ngini tamaa, ati natakea itamarea iyong kingarenioa akujua, bingarenio akujua, nyepero ayong deng been kong in abu akuj kesimuj anitakae alosi. Imaimai iyong akujua ilipit akujua labda tani takae tani ibala akuj. Leo apera nyona kongine kitumau akuji itaan kaina tamaa nyipera iyong kongina, bu jik itaan kaina arai ekalotana ati nyai mam ngache toting ngarupiua nua topwatare, si itee iyong abu akuj. Nyebunene akuj apa kwar ebuni akuj ebunene polepole. Nyilip akuj ibore anaasau kanguna tama iyong kori kinakini iyong akuj nikinakini ebuni polepole. N a akwaar na ebunio ngina bu jik ebala siip kinak iyong ibore niaotien ni idongi iyong kiumoe ama ni idongi iyong bon kichanga tamaa ayau akuj ngakiro nakolong elipit ayong ngesi, ayau ngakiyo nakolong egoronekinin ngesi atamarea akuj kingarakinae ngakiro be ati akuj kingarakinae ibere be ati yau akuj ibore nia apotien ni ikon ngini kitospok iyong alokiding ama kitumau tani itaan nigiela kongin kinak iyong itaan ibore ingini. Ani ifanyakinei iyong ibore ngini kiendeleshirea emaisha kori ngaren ngido kon dong labda edaitae shool fees, aui bere kanaini torotok ngaren ngide ngulu dae. Kisomota jie kiuotokis ngaren kwa ebuunto tani ngaropiyae labda na ekoloj labda na university ani ianyun iyong ibore ngini losuku kisomata tuchik dae lu toyakareta tanapa dae, kimuj iyong dae. Achewi deng labda kolong eukoro wache tosubak, eche efanci deng labda kolong eukoro tosubakis ngaropiyae nguna. Iyaminingat iyong atamar akuj asakia ayong ekaas jik loapolon saana loa edongai abala akuj kolong ayauni ekaas lo, akuj kolong ameuni itaani en kaiuk ayong ngaropiyae na epanyiang ekaas lo